Xuku akano no tutu, xaka no tutu un n <hesitation> ero de telefono, nataya n <hesitation> ero de telefono, pues si xun tino ta kadanguano n <hesitation> ero de telefono nakana kuanoxhi familia nakano, un ku lapiz xukun lapizero xuku pl <hesitation> a nuxhian tioné ujun.